So a woodani haaje a waylay gulafre, arannde ni, tabitin nde feewnde, walaa laatiriye. Ngam taa meemaande e nde wuli. So a yahii a moylay-nde haa nde ittoo, to nde ittaama <hesitation> nden kadi gaɗaande sera. Nden kadi koosaa nde maran-ɗaa haaje kayre maa kadi moylitaande to ittu-ɗaa ndenton, haa laatiriye ngen nge wadda. Nden kadi gila ɗon a timminii kuugal maaɗa.